زه غوره ګڼم چې په انټرنېټ کې پېرودنه وکړم ځکه چې دا اسانه او ګړندۍ ده. انټرنېټ ته په کور کې ناست کیږم او هر څه موندلی شم. قیمتونه او بیاکتنې هم په آسانۍ سره پرتله کولای شم. په پلورنځي کې خو ځینې وختونه ډیر وخت ضایع کېږي او محدود انتخاب وي. خو که ځینې ځانګړي شیان یا کیفیت ته اړتیا وي، نو بیا پلورنځي ته ځم.